אויב די שפיץ פון אונטן איז עס געדרייט אז מ'זאל עס קענען אריינדרייען אין ווי מ'וויל ס'זאל זיין, <hesitation> און פון דארטן קומט ארויס <hesitation> ווייערס וואס האט די עלעקטעריסעטי און ס'איז ארומגענומען מיט א גלאז אז ס'זאל קענען ארבעטן און אז מ'זאל <noise> זיך נישט <noise> אפבריען.